بجول ترى الطيارة حلوة وما تخوف، بس أركب فيها كده ما تحس بشي أصلاً كأنه عادي، كأنه سيارة عادي، وبس أنك تناظر تشوف كده خريطة أو تشوف السحاب، الموضوع جداً رائع وجداً حماسي، ترى ما يخوف، ما يصير شي، وترى أصلاً ما يصير حوادث طائرات، يعني هذا جداً جداً جداً ناد نادر فلا تخاف، ترى الموضوع ما يخوف.